Ny fomba handrahoana sakafo mangatsika amin'ny micro-ondes de apetraka ambon'ny vilia le izy dia antsofoka aveo de potserina ny bokotra izay mampadeha ilay micro-ondes ary koa taperina ny fampidirana anle sakafo anaty micro-ondes.